rajwxiik b'ala' jun kireta'maj <noise> nachikya k'ax kak'aw pi rik'aslemaal nachyan utziil <hesitation> xa'b'ala' kela' jun kirilan wuxu' kirchon wakir kib'eek pi k'ax wuxu' kib'eek pi otzilaal <hesitation> e xaqara' qas qilan che jun kikawnek xu' chan chiran qas kiraj jun wuxu' kirya't tichoq'ab' re kir kawnek kib'ek pi otzilaal wuxu' kib'eek otz taq b'ej qajcha' chiran xa' kela' qast kiktij qachalal e wuxu' qilan wa kajb'ek pi k'ax xaqara' k'o chiran qaqajuruj b'iik qak'in y kiktij k'ax wuxu' kajb'eek pi otziil xaqara' otziil kikraq lera' qak'in k'o wii' otziil qatijan wuxu' qilan kak'aw pi qak'aslemaal e qas otz kikna'an qas otz qilan k'o utziil pi qak'aslemaal rajawxiik kajchomin nan wuxu' otz qab'anan wuxu' k'ax ela' qatikan rajawxiik qil nan riwach <noise>